Handai a waira malla Plastik ɗum waɗi faaɓnude ngam ina waɗi bonanɗe baɗe nden ko moƴƴi e daguɗe. Ina waawaa faama ladde e ndiyam, tawi bonanɗe maɓɓe ina waɗa waɗde njulirde. Kono, jokkondirde goɗɗum wawa nde ina njiɗɗaade les maa, walla paykoye waɗere e jaltinde ngal.